- القدرة في شفاء الناس، اكون بفيد الناس و <hesitation> و عالجت الناس خلاص يعني، عقول الناس ما بتقدر تتحكم فوقو يعني.